भरौ दौपनिन मज भए <hesitation> दौफ्रि मेअने पिजन्। <hesitation> भ्हए दम्तु मने दक्, <hesitation> दौनौ, दौल। दौख मेअन्स् च्रोव्, <hesitation> दौलिन्ग् मेअन्स् एअग्ले। <hesitation> भ्हए दौखौ मने ओव्ल्। <hesitation> दौद्रिम्, <hesitation> दौरै मने पिकौक्, नौएइ मने बल्छर्। दौबथौ, दौभतौ जबए पेरोत्। भ्हातौ, भातौख, दौभतौ वन। <hesitation> दौलर्, दौजु, <hesitation> दौल मने रोस्तर्, दौजु <hesitation> मने हेन्।